Tamin'ny voalohan'ny volana novambra taona dimy ambin'ny dimampolo sy fitonjato sy arivo nisy ny horohorotany tany Li-Lisbonne. La nisy avao koa ny seisme aa, narahin'ny tsounami ela i moa zay niteraky faty olo <hesitation> teo amin'ny arivo mahery teo.